عشان تسوي ايس كريم في البيت اول شيء تحتاج مكونات بسيطة مثل كريمة الخفق و حليب سكر وفانيليا اول خطوة هي انك تضرب كريمة الخفق مع السكر في وعاء كبير لحد ما تصير كريمية وهشة بعد كدا تضيف الحليب والفانيليا وتخلطهم مع بعض بعد ما جهز الخليط صبه في علبة محكمة وتدخلها الفريزر